في مرة لقوا مفتاح يمكن يفتح الباب كان المفتاح لامع، وشخص لقى هذا المفتاح في حديقة مهجورة، قرر يجربه على أبواب بيتهم، وفجأة فتح باب خزانة قديمة داخل الخزانة في أشياء غريبة كتب سحرية وخرايط وكنوز. خلاه يحس إنه في مغامرة جديدة قرر إنه يستخدمه في فتح أبواب جديدة في حياته سواء كانت حقيقية أو خيالية.